Nre <hesitation> men <hesitation> yo'o noviembre yo'o diciembre, yo'o enero, yo'o febrero, ihó ma'a vixhii ché <hesitation> vaxhitan vikoo <hesitation> viko vixhii, vixhiii, ndekú vaxhii ihelo tuyu vaxhii té marzo, abril, mayo xhi ihó, ihó dekú yó dekú xhikanchi té ihó ini ihó ini abril, mayo, junio té junio ihó já jaxhi davii ihó ma'a davii junio, julio, agosto, septiembre ihó ma'a davii, té ni nri yo'o septiembre té vaxhi vixhii.